اگر ایک دروازے کا لوک خراب ہو چوڑا ہے، تو ہمنا ایسا کام کر سکتے ہیں۔ اس کا جو لوک لگا ہے، وہ لوک اوپن کر کو اسے ریپلیس کر سکتے۔ ایک آپشن یہ ہو گیا ہمارے پاس کہ ہمنا ایسا ڈائریکٹ دوسرا لوک لگا سکتے۔ اور اگر دوسرا لوک نہیں لگانا ہے، تو ہمنا ایسا وہ لوک کھول کو چیک کرنا کہ اس میں پرابلم کیا ہے۔ جنگ لگیا ہوشے، لوک اوپن نہیں ہورہا، تو کچھ بن جایا ہے، کچھ اٹکا ہے اس پہ، کچھ ٹوٹیا اٹیا ہے۔ اگر کچھ پرابلم ہے، ریپیربل ہے، تو ہمنا اسے ریپیر اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر ریپیر ہوگیا، تو اسے جیسا نکالا ہے، واپس لگا دینا۔ اس وجہ سے لوک برابر بن جاتا۔ نہیں تو دوسرا آپشن جو لوک نکالنا، دوسرا مارکٹ سے لے کو آکو لگا کو چیک کر لینا۔ اگر ہوگیا تو ٹھیک، نہیں تو نہیں۔ نہیں تو ریپیر کرنے کی کوشش کرنا، کہیں اور لے جا کر ریپیر کروانا۔